Rô loky bôka Tailandy ndray zen̈y, rô ten̈a sakafondrô zen̈y <hesitation> mamy na mamy na masira na soma- somary masiasiaka zay zen̈y. De tia manano <hesitation> le paty le patain̈y na patain̈y anarany pilàndrô zen̈y <hesitation> noÿ sôte. De tia mampiasa kirÿ vera ndreky sopy àby ren̈y kà irô. De tia mampiasa raha maintso kà alokindrô mandoky.